אִיה, חֻמְסִין עָאם לִל-וּרַאא גַאנְקוּן פִי אַלְפ וְתִסְעֻמֵה וְחַמְסִין וְסַבְּעָה, הַדִּי שִי פֵן, אוּל חַאגָה גַאנְדִיר הִי נִסְתַמְתְע בְּג'וּ דִיַּל דָּאקּ אִל-וַקְתּ וְנִשּוּף כִּיפַאש קִאנְת נַאס עַאִישָה אִל-מוּסִיקָא, אִל-מוּדָא גַאנְחַאוּל נִעַיֵּש אִל-לַחְזָה בְּבְּסִיטַּה, בְּעִיד עַלַהָא אִל-תַּעְקִידַאת אִל-טֶכְנוֹלוֹגִיָּה דִיַּל דַּאבָּא, מֻמְכִּן נִמְשִּי נִשּוּף שִי אִחְדַاث תַּארִיחִיָּה קִנְת קְרֵית עַלַהוּם, וְנִתְכַּלְם עִם נַאס בַּשּׁ נִפְהֵם אִל-עַקְלִיָּאת דִיַּלְהוּם, וְנִסְתַעְמֵל אִל-פְרְסָה בַּשּׁ נִשּוּף אִל-עָלַם בִּשְקֶל מֻכְתַּלֵף וְנִקְדַר קִים כִּימַת אִל-תְּטַווּר לִי וְصָלְלְנוּ לִי דַאבָּא.